أي انا اعرف السباحة اتعلمت من كان عمري ستة عشر لانه كنا نروح نادي صوب البيت يعني اخذ مني تقريبا ست شهور حق يعني اتقنها بس يعني مازلت يعني في تطور الى الآن امارس رياضة السباحة